Sagak, Udiom, Davung, Gring, Ngariyet, Ngariyet ama sagak, Ngariyet amudiom, Ngariyet ama davung, Ngariyet ama gring, Ngariyesem, Ngariyesem dama sagak, Ngariyesem damudiom, Ngariyesem dama davung, Ngariyesem dama gring, Ngariyesem dama laqaret, Ngariyesem dama laqaret ama udiom, Ngariyesem dama laqaret ama davung, Ngariyesem dama laqaret ama gring, Raka ma raktamga